<hesitation> ɗun kaa so tawaama, waaliiru dee. Ɗun ni haani minka miilimi. Kaa jooni non mi anndanaa ko ɗun nafata ɗun kaa so ngoonga. Waaliiru non, kañun kaa ana waɗa ɗun. <hesitation> Kañun ana anndiraa ɗun, e ley faamu an min e hooran ka. So wanaa ɗun ka, daabaaji goɗɗi mi miilaayi.